האז- כ'האב נישט געוויסט אז ווי העכער אלץ ווייניגער דארף <hesitation> נעמט צו פאר וואסער צו אויפקאכן, אויב איך קען טראכטן פארוואס, ס'קען זיין אז די דרוק וואס ס'האט פון <hesitation> פון זיין אזוי הויעך מאכט עס אויפקאכן שנעלער, כ'בין נישט זיכער, כ'ווייס נישט כ'טראכט אזוי.